بالكويت المبلغ إلي بينفجة الشخص العادي بالطعام حسب العادات لكن تجريبًا الشخص العادي يمكن ينفق حوالي عشرين إلى ثلاثين دينار كويتي أسبوعي على الطعام بالنسبة للشهر بيكون المبلغ حوالي ثمانين إلى مية وعشرين دينار كويتي بالشهر.